Për me u ba lojtari ma i mirë i shahut brenda pesë viteve, kisha lujtë shah çdo ditë, kisha studiju taktikat edhe strategji të ndryshme, kisha lujtë shpesh me lojtarë t'fortë për me i përmirsu aftsitë edhe me përmirsu mendjen edhe fokusin duke përdorë edhe teknika, si meditimi. Kisha punu me trajnus të specializuar edhe poashtu isha përqëndru në ruajtjen e shëndetit mendor për me pasë qëndrueshmëri gjatë ndeshjeve të gjata.